الشاطئ دي محدش راحوا غير السفينة دي، وكان في حاجات ياما، السفينة دي خبرت كل السفن التانية عشان تاجي وتشوف معاها الحاجات دي